Ebyanyegesya bisoboire okuba nga bikuwa abantu amagezi engeri gyebakusobola okuba nga bakutandikawo oluvanyuma lwa kutandika okulabiira tekaku nokukuma e business abantu zebatandikirewo amwei namakoro omuntu yena yena okusobola okwemeryawo e business oba amakoro omuntu ayina okuba nga atekeibwe okuba namagezi gasoboire okuba nga bakufuna okuluga omu byanyegesya engeri yakutandika amwei nokwemeryawo e business

Aaa enyembo zensinga okwendya nyembo eziryamya okanca nizo zisinga okunyumira

Umm naddala emmere ya mwogo eyo kisa muno eyambaku omusaiza okuba omwomi

Ebyanyegesya bisobwere okuba nga bikutumbula Obumwei bityai nti bireeta abantu niba nga bakwiza nadala abaana abasomeireku amwei baba nenkolagana eyo eya eyabumwei ate nekindi nti abantu abo nibaba abegesye baaba omumeisyo nibaba nga bakusakira ekitundu so kini kyiyambaku okuba nga kitumbula enkulakulana omu kitundu kyange

Ebivuga tuyina tulina engoma ziriyo era maite ogikozesa aa nkusobola okugikubba.

Omuntu yeena yeena okweimbya omu bibinja ebibbi kibbaawo nga talina byakukola omubyaire oni naakumusabire nabba nga afunire omutaanu wamwe omulimu asobole okubba nga akufuna ekyakukola alemeerwe okubba nga obwire obukusinga akubuwanga bibinja.

Ebyanyegesya bisoboire okubanga bituwa amagezi nkaiswe abantu aba mweka yange okubanga tukusobola okutandikawo emirimu, okugirabiira, amwei n'okubba nga tukola ebintu ebikutumbula era ebikuleeta enkulaakulana omu kitundu kyaiswe, okutwaliza amwei ebyanyegesya bisoboire okubanga bikutuwa amagezi engeri yakweyemeryawo amwei n'okutandika emirimu teekaku n'okwekulaakulanya omu kitundu kyaiswe.

Eee omusaiza akairika mangu olwansonga nti ebyakukola abba na bingi atetekanyiza amaka n'obuvunanyizibwa obwanjawulo.

Aaa omusaiza noba nga okura obukwera bwa buli kaseera oba ekikusooka weewe kisigikira ku mirimu gyokola naye oyina okusooka okwewa okuwumula okukumala ate niweewa okuwumula okukumala nobona nga era akyali ne kizibu ekyo awo oba oyina okwaba omwirwalo bakukebere leke bamanye ki ekikwiraku kubanga buli nebakukebera nebabona nebakukobera kiki ekyikwiraku

Ekka yange esobwore okwatagana amwei nabantu ba kukyalo okusobola okuba nga tukusaba e government okutwongera ebintu omu somero omuli ebitabu tekaku nebindi ebikolesebwa omu somero amwei nokutwongera abasomesa okwisomero ate nekyindi okugezaku okusomesya ababyere engeri gyetukusobola okuba nga tukukwatisiryamu amwei okutumbula eisomero lyaswei oku kyalo kyaiswe

Singa tubba n'omuntu alina obumanyisyo bwa kasubba omukitundu kyaiswe kisai muno omuntu oyo okumuwa amagezi okwaba edi omwirwaro asisinkane abasawu abatendekeibwe okusai bamwekebejje era ni bamusanga nga alina obulwaire obwa kasubba abbe nga akuweebwa omubazi ogutuufu asobole okubba nga akuwona obulwaire bwa kasubba.

Omukitundu kyaiswe kituffu amasomero gawa obwenkanya edi abaana ba bwala amwei nabaana ba bwojjo kubanga tigasosola omunyikala ya baana aa tekaku oba olyawo nomu byanyegesya nkengeri nibikutambula oku someero ndomu kusosola akati wa baala amwei nabaana ba bwojjo.

Haaa tinyabangaku munsi egyindi mbyalibwe Uganda era nkyali Uganda

Esimu ngyikolseya buli kaseera olwa nsonga nti omulimu gwenkola mulimu okuswaganirya nina okuba nga nkuswaganirya oku nsonga ezanjawulo buli kaseera

Kwewala kurara ku miranda kitaluku katimba akatagemebwe na mubazi gwa nsiri kwewala kulya ndya gibi nokubonanga omusawu omutendeke oku lw'abyabomi

Omukali okwonca emere jayina okulya okufuna amaite niyo eyo emere eyina ebirungo ebikusinga nadala okuli ebinyebwa okuli ebinage oba oncwi okuli obugi amwei n'akawunga amatoke amwei n'emere egyigondu

Abaana bamukitundu kyawaiswe batera kuzenya muzenyo gwa mupira gwamagulu.

Enyembo zensinga okwe okwendya okuwuliira nizo enyembo ezikuiryamu esuubi tugeze enyembo za dini, ezikwiryamu esuubi, amwei ne nezo enyembo wadenga tiza'dini nayenga zikusomesya engeri amwei nebiki omuntu byakusobola okola okubanga akukyusa amwei nokulakulanya obwoomi bwamwei asobole okubanga ali omubwomi obusai era obukweyagaza.

N'obba nga obbasirye kyolina okukola okwewala ensiri okkunena olina kubbasya ansi wa katimba nga okafundikiire kusai ate nga tikalimu bituli ate akatimba kalina okubba nga kalimu eddagala elyayambaku ensiri obutakkwikaku.

Okunywa amaizi agatali gasai kini nii kitumbula okusasana kwa koleera omungeri nti amaizi ago gabamu obusisa, obusisa obukuleta obulwaire buni obwa koleera, ati obusisa buni nibubanga bwizire katugeze nga omuntu anywire amaizi gani omuntu oyo akwatibwa akasisa oba obulwaire bwa koleera omuntu oyo akwakubusasanya nti wesange nga nabantu abandi abali oku kyalo ekyo oba ekitundu nga bona bakwatibwe obulwaire buni.

Omulunaku nkola esaawa inai era nenyinuka ninyira eka awange ninkola emirimu egy'eka k'omukyala nemaliirya ne nentambulya emirimu gy'eka omuli okulabiira ebisolo okuulambula embuzi gyeziririire amwe n'ete.

Aa omuntu oyo nituba nga tumuboine tulina okumutwala omwirwaro bamwieku ekikolondolwa bakikebere nasangibwa nga alina obulwaire obwo obwa kasubba deni atandike okunywa edagala omwirwaro deni n'ekindi nabba nga alina bwo alina okubba nga takubba na bairabaamwe kuba ob'olyawo boona buyinza okubakwata n'okubba nga akkola eby'eirwaro kibyamulagiire.

Abantu omukitundu kyange banywi bamukago kituufu kubanga abantu bani nibo mpangaala nabo abantu bani nibo mba nabo buli kaseera abantu bani balina kubba bamikago bange kubanga nibo bantu abalina okunyamba singa ninabba nga nfunire obusuume bwona bwona nibo abantu abo abatekeibwe okubba nga bakunyamba so balina kubba banywi bamukago kubanga balirwana bange bantu bange nibo Nina okufunamu obuyambi

Emmere ya bwiita gisa muno edi omusaiza amwe n'akawunga, mmere gisai omusaiza okugirya okubba omupiira n'amagoolo.

Okunkango ya sabiti eni nkwendya kwaba ku mu kyalo mbone oku nkoko zange engeri gyezikukulamu amwei nodi akuzirabira akuzirabira atyai

Enteekateeka za byanyegesya naddala ebya bakulu zijunireku abantu abo abakulu abataasobwrire kufuna mukisa ogwo ogwa kusoma okubba nga bakusobola okusoma basobole okufuna obwegesye, basobole okufuna amagezi agakwebbesyawo agakutandikawo emirimu era te abandi baabire ni babba nga bakwega nibafuna emirimu egyofisezi ezikubas ezikubawa empiiya empiiya ezikubayamba okubba nga bakwekulakulanya amwe n'okwebesyawo omweka zaabwe.

Ekikusoka olusi aba mama babwe jiyabaire nga alimabunda abba nti tiyafunire aahh kulabirirwa kusai kuboneka nti omwana oni akuba mujuti nekintu ekindi nti olusi nabyalibwa aba mama tibendya kwonkya baana bani nikyo okubona nti abamwei tibabba bajuti tibakwendya kubonkya nibabatandikisya okulya emeere nga obwire mbukyali nikyo okubona tibabba bajuti bee muno abakusinga.

Eeeh okukyalo kyawaiswe tulina omukisa nti e gavumenti yatusikiire amasanyalaze era tuli nago.

Aaamm, ngezereku okubakubiriza n'okubasomesya okubikkwatagana n'obwoomi naddala obuyonjo omweka eee ebyabulamu ka maizi, okubasomesya emisomo egyankulaakulana okubiika okwa bigendeerwa, era okubiika kwa nkyukakyuuka n'okubona ensi eyamumaiso eyaankulaakulana ngezereku okukikola nkanje

Ebizibu byebakwakalamu abaana ba bwaala, abaana ba bwaala babafumbizanga nga bacaali bato naaa n'abakazi nabo baku n'abakazi boona boo bakutulugunyizibwa omu maka.

Obusuume oba obulabe obuli omu kolesya ebintu bya bwananyini okugeza nke kirita ebinti bini nti bitambulya endwaire nti okusobola okufuna endweire singa oba ga okoleserye ebintu bini amwei nomuntu owondi ayina endweire okugeza nko sirimu so kyabuume muno okuba nga okolesya ebintu bini kubanga ebintu bini bitambulya endwaire ezanjawulo